Polar bear rokni bisingo kaisa bikhomu kwbangma tongo abo bohrok no Arctic o thwngwi tongna bagwi chubachu khlaio. Bórokni kwchak fur khe salno tẃiwi tongo tei bórokni kwchak bukuroh khe salni kutung tẃiwi tongo. Bórokni bwsakni thani khwnak blubber tongmani abo bórokno ice twio wngwi tongwi mano. Bórokni yaphak kotor bórokno snow o tongwui tongna bagwi chubachu khlaio tei twi thánda bagwi paddle hai khe samung khlaio. Bórokni yakungni rakmungni pads rok bórokno ice o chapnai rwo. Bohrok bohok ni metabolism no chikon khwlaiwi mano chamung kwrwi wngkhai jorao.